Ke ndërruar shumë di kur ju njohëm e u ngë di më na mënd rrim bashkë, kam bes se, ngë më përqen më të rri me tij, forsi kam mbzonjë të rri ca her vetëm e të njihem më mirë u stesu.